اول شي راح اتأكد انو اني د اركن بأمان و اوقف المحرك، و بعدين راح ارفع السيارة او الدراجة بأستخدام الرافعة، و بعدين راح افك البراغي و اسل- ازيل الأطار التالف، اي - بعدين راح اركب الأطار الجديد و اثبت البراغي، و اشد البراغي جيدا لمن اخفض الرافعة.